La cucina di la Nova Zelanda è ricca di pisci pirchì è un paisi 'n menzu a lu mari e lu pisci ddà è abbunnanti. In Nova Zelanda si prodùcinu tanti patati duci e li pirsuni l'utilìzzanu comu accumpagnamentu di li piatti principali. Sparti a chissu, comu nni la Nova Zelanda ci jeru tanti pirsuni di l’Europa, principalmenti di la Granni Britagna, la cucina di la Nova Zelanda è simili a chidda britànnica unni si mancia agneddu e si bivi tè.